Ғалвонак е тахтаи зувола тунуккунӣ барои тунук кардани хамир истифода мешавад. Он хамираро ба андозаи лозимӣ паҳн мекунад. Бо ёрии ин тахта мо манту ва оши бурида омода мекунем. Дар ҳар як хонадони тоҷик тахтаи зувола тунуккунӣ вуҷуд дорад.